أعتقد لو أكل <hesitation> الغدا والص- الغدا والعشا والفطار وكل ده لو أنا جرايحة اجيب اكل الاسبوع كفطار غدا عشا فممكن يتكلف تلت آلاف جنيه ف الأسبوع